<hesitation> والله إنك تتابع الأخبار على طول هذا <hesitation> مو شي مفيد مرة يعني شي ممكن يضرك مع الوقت، إنك <hesitation> إذا جعدت تتابع أخبار الناس على طول مع الوقت راح تزيد الهموم على نفسك وإنت ما لك دخل يعني تزيد الهموم على نفسك وأشياء إنت يعني ما راح تضرك إنت في المسبج إنت خذ فكرة سطحية فقط عن المواضيع.